Ny fomba fagnamboarako hanina <hesitation> tsy misy hena kanefa voalanjalanja sady koa a <hesitation> misy ny raha ilaina marobe a dia ataoko tsara nahandro tsara, ataoko <hesitation> bitabitaka izy a, dia ataoko matsiro nahandro a, dia <hesitation> ataoko amin'ny tsirony ilavako anazy mihitsiny a. Dia izay a no <hesitation> ahafahana mandanjalanja anazy a mba hitazona ny hitazomanana ny tsirony a na dia tsy misy hena aza.